أشوف إن الناس يعني عندهم القدرة إنهم يأثرون على مصائرهم، لكن طبعا القادر يلعب دور كبير، بس يم- نجدر يعني إن إحنا نحدد خياراتنا، ونشتغل بعد على إن إحنا نحججها <hesitation> بعض الأمور طبعا تكون خارج إرادتنا <hesitation> بس في النهاية التوازن بينهم مهم، وعلينا بس إن إحنا نكون مستعدين إن إحنا نتكيف <hesitation> مع الظروف اللي <noise> بتجينا.